Oire vearovira rutu, ovaearo rutu. Roira ragai vearopie rutu paroveira <hesitation> roia vearopiea rutu, ro vearopiea rutu, vosia ragai vearopie rutu pareveira kekeaia ora touaia vosia ra kekepareira vearopie vira rutu era ovuveoto. Ovuveoto ira uvarovu rutu vokapa revere ra oisiraga ita vi. Uvuparevee, rare kekerapauvere osia uropa rovere vi iare era ovureoto ira aue vearopie rutu. Parevere, oaravu oara ia ragai vearopiepa reveira aue iava vao, varao oa ra epao vo rera vo roira riaroia oaravua kosiriarari oaravua pogarava. Oire vova oira riao roia vo vapito uva oavuepao asiavi oa kekeparivere kepike visivi aue visivi. Eva oaia ragai oruopie rutu pareveira era ovuveoto. Uva ovuveoto vipa ruipa rutu paraveira eva ia, eva iaragai oruopie rutu pareveira. Oire roiravaro ra raguiparivere ra vi uvupare vere ekakearavi ia, ratavi rivere ra kerapauvere. ra ekakerovire ra pi parivere ra evara uva eva ora ia ragai oruopie rutu pareveira era ovuveoto. Ora ea raga oisio uvavure avarovere tauai rutu, ra voava vorero vire tarapasia eva oia ragai vearupie rutu pareveira, rara ragai vearopie pareveira era ovuveoto. Evaia vearopiea, veavo vira rutu, vearo vira rutu eraia ovuveoto ira ragai vauoaro viearopie rutu pareveira. <hesitation> vire gaugaurevere, ra uvuri osia a peisivi reorovere. Vearovira, vearovaisi rutu eva pura pavoi roira ia era ovuveoto ira vearopie vira rutu reoreparo veira ora vearo pievira rutu vi ruvuparvere eva oia ragai vearopie rutu pareveira, vaoia osia viuvuparevere, reoara uvuparevere, vosia rare kupie pauvere ra uroro. Eva oaia ragai vearo pie rutu pareveira era ovuveoto. Era ovuveoto irapa rui parutu paraveira eva ia evo kairiia, evaia siposipoa evaia oa pura pareveire, evo pitupitu ia oaia ragai oruopie rutu pareveira. Vosia ra raguiparivere ra tokiparivere viuvu parevere vosia rare tavi pauvere osa urorovere vi iare tasirevere <hesitation> ekeravi vosa aio vatepauvere, vearopie vira eva aio parevere. Vosia ra tokiparivere aia vosia ravi ou rivere piopiopavi, vosia viapau oruparava vatoureve, era koetarovere vearopie ara erara oraia ragai oruopieparevere ra vate parivere aio, ra vateparivere eake vi osia va aio parevere vearopie era ovuveoto ora ragai oruopiepareveira, ra ra vearopieparevere ora ragai roru piepare vere oia rapa ruipa rutu paraveira evaia evo pitapita ia oaia ragai oruopiepa veira, oaravu rutu ora puraparevere, orarapu raparevere. earaga vosia eakerovi oara kaeravere. Oo urorovere, vosia karupatoavi, oo vosa ra tarai pie rutu oo eakerovi rutu, eaketo koverivere vo oa kaepierevere va siposipo vi urua roia, vearovira rutu oaia vearovai si pura pavoi, uvare raga oruopie rutu pareveira. Oruopie rutu pareveira ra totoaro rutu. Vearopie rutu pareveira era ovureoto era oaia rorupa voi vearovaisi pura paoro eva ia oe purapareveira era ovuveoto vearoa rutu vearo pitupitu ia era oa purapareveira vosia eva ra purapareveira, evaia roru rutu paveira rapa ruipa rutu paveira eva ia evo pitupitu oa purapareveira ra ovureoto. Ova roira era, vearo vira rutu vi uvupare vosa ra raguipavivere vosa ekerarore tavipauvere oa uvurevere oo vosa rerare kerapauvere ra vi uvurevere. <hesitation> <noise> oo vo uva tourevere uva vire gaugau parevere kupiepaoro ora vosia ogoerovera ra viaia re tasirevere viruvariaare ora via aio kekerapasa. Vearovira rutu eva ia oaia ragai oruopie pareverera era ovuveoto, eravu era kokioto ira raga oruopie rutu pareveira era kokioto, vearovira rutu, vea rovira ova eaia.